Ireto avy ireo sakafo izay matetika hananana hevi-diso na tsy rarahiana loatra: ohatra amin'izany ny voatavo, ny sôsety, izy ireny dia malaza fa malemy sady matsatsotsatso ary ny angivy, ny angivy dia milaza fa mangidy ry zareo raha vao mihinana azy.